Cara lona lukisan nai dingding, hele mamanak matetuk madema do kaba'ok.,basa so na paku pakuk esa nai dinding, basa so na lona lukisan a leo.